lokaciyel mi huwata ko ɗume timmini mi timmi defa defa aa mi wuwi mi tattarake mi juli wala ngal ngadaimi mi wanyai mi walaki bo mi wanyai mi hosha deptere am qur'anic e miwaɗa ka bita emi wada bita emi wada bita. To mi hoshai Qur'ani ma mi wanyai e mi waali ko deptere novel ko deptere goɗɗum ni e mi ndara ni mi fotaha yonkiyel am mi jodi bako lokaciyel ko defu defuki gama ko nyaloma to jemma kinyinmi bo mi wanyai mi waalo mi fota to bacci don wuro wala makaranta bo min njodo min nagada ka ngewta emin jodi hakkunde amin o wi'ah matsalamun o ma wi'ah matsalamun. To Baaba mabbe don wuro emin kauti o waada di mun o wadda ɗimun e dun yewta e dum jala edum yewta e dum jala saboda wala mardo gongal yeso muɗum komoye fu don godi wodi lokaci ɓanɗum komoye fu wodi lokaciyel ɓanɗum e dun joodi e dum yeuta on jala wala matsala wala koɗume to miyidi iri lokaciyel ngel. Mi yidi iri nan miwalo mifofta ko bo e mi jodi shaka bacci e min ngeuta amin yala ko entare emin joddi entare. E ɗum jodi emin ngeuta emin nyala ko emi joddi e baaba maɓɓe eɗum yeuti yeutina eɗum yali jalina wala hayaniya wal- to wodi matsalama da ma e lokaci yel ngel, ah wane ndu matsala am kaza da kaza ne ngadaimi e maaka a'a minkam lokaciyel kaza miɗon nana kaza fa no ngadaimi e maaka a'a minkam lokaciyel kaza miɗon nana kaza fa too gorko on bo wawai wikini a'a kaza kam ai ta wadi kaza ai midon yi'ah ba wala matsala ko ta wadi kaza ma mi yiah ba wala matsala. Baccel ngel kam kaza don wanna ngel ko ngida hannu ɗum wadu nangel? A'ah ohkam kaza ɗum wadan ta mo Ta o timmini makaranta ohkam. To lokaciyel wala kuugal miwangai iri neɗɗo Matsala ji mudun wurtinana baccel aaKo ba baccel to don jodi wima, kaza hanyumma e wurtina matsala ji muɗun anbo an saurari ngel semini ngel a nana kowonte matsala magel ko wowonte damuwa magel ngel wulmaaka ko kon bi'imaka. To baaba maɓɓa na lokaciyel ngel to wodi damuwa wima minkan nda damuwa am nda damuwa am edow baccel baccel ngel ko bo nda damuwa am e maaɗa ko bo nda damuwa am entare dow be yasisi ko kaza. Ambo a wawai <noise> anma bi'ah nda damuwa ma kowa wadda di muɗun sai ngadon pampamtiron damuwaji modon komai fu nani matsala bandum. To dum yidi neddo heba lokaci yel gel jonde horemun ngel wala kugal neddo joodo entare e bacci ko bo jodo entare e gorko, ko gorko jodo entare e debbo ɗum jooɗo ɗum yeuta dum jala wala wai gorko on a nyori a wala lokaci debbo a'aa debbo har yamma e ngori wala lokaci wala lokaciyel gorko ko bo wala lokaciyel bacci to iri ninnon dum yidedum, wela jonde den nde welanta ko moye fu nder mon bacci din ma jondo nden de welanta be, gorko on ma jonde den nde welata wuro ngon mo yidata wartuki ngo saboda to mo war Warti kullum aɗon nder kuuɗe, ankam a wala lokaciyel to neɗɗo dum wanyai heba lokaciyel ngel to heɓi lokaci yel ngel sai joɗo lokaci yel ngel kam ngel waala ko dume ko haani neɗɗo waada. Neddo wawai jo'ini lokaci yel ngel kinyin mi kaza mi wawai mi wada kaza. A'a neddo to nyotai lokaci yel ngel kam walaa kude haami nyota nyogel ngel a'ah hami habbana bacci uniform muɗum a'ah o sarlamudum seki or ngafali mun seki. A'a jonikam nde na mi wadai kuugal gongal wodi kaga Baba mabbe har mi hosha mi lota baba on ma 'aa to jonɗo kam wala kugal ngare nyododen ngare jododen dum hauti dow dago mango e ɗum njodi e dum yewta e dum yewta dum hauti ndira eɗum jooɗi. To neɗɗo haani tefa ko wala lokaciyel ngel wala kuugal neɗɗo to dilli na ngel e mere. Neddo ko walo ɗaccuno kofata kwakwalma yidu foftuki neɗɗo wala fota ko walake foti to ɗonma neɗɗo to ummake nanai dun sayau wala matsala gokka entare e muɗun. Neddo sai ummo. Neɗɗo haani looto wujo to ɗum debbo, loot wujo borno. Gorko to warti nana beldum jonden shikenan ɗun jodo ɗum yewta ɗum jala to wala hayaniya goddum.